أيوة طبعا الشعر متصل بالعصر الحديث لأن انت بالشعر تقدر تعبر عن مشاعرك وعن افكارك وتقدر تطلع اللي جواك وتتكلم عن القضايا الاجتماعية في المجتمع واي قضايا تانية من اي نوع لو كانت سياسية أو ايا كانت وبتعبر فيها عن ثقافتك ثقافة شعبية وبتعبر فيها عن هويتك